Ja kaadiindo ku ye'endo te llave la chapa ja ku ja kaadiixi ku ye'endo te llave jiaa naakaando ku ye'endo ja ki'ivindo ku ve'endo tiukune.